<hesitation> kulingana na kimila chetu cha varagori vandu venya. kuretana ama kuvorizana. vatanga. vatanga kuserezana. Vadzia wanga mukalivadzia kuhenga wanga mkali sheve. sheifwana varore no mwiko mukana na atari mwike vatange kumbe. Kulomaloma na vivuli vavore kwenya mukana wenyu omukana uno ndi. Omukana uno nomurahi? Omukana wo kusirasiranomurahi ave no mima mirahi. omukana nukumbugura nakikudza munyumba yetu akaribishe wageni kweli vatanga kudzia ndio no omukana vave vakambukilidza. mukana nahe nadzia wango musadza. Adzie henze vivuli vo mukana navo vadzia wange musaza varore wange musaza ne hai. Afwana ndi. mwana nusaza uno ndi nomurahi nomba no <hesitation> mwana. Omwivi ama namwana wakureta virage mu are. wakarora mundo na mwana nomulahi virane halala. valomelome vavora kwakanyola mwano oyu ndi no mwiko dave. mwana oyo ndi <hesitation> anakovorusunduzi, vidze hango watange kulomaloma, vivuli ku vivuli vagane. vavole kkwakanyora mukana. Vozi nava kwakarora muzazi manya mukana ozu ndi nomurahi. mima cheche nomurahi. mirahi. Avakedzawa <hesitation> wa mukana navo vavara wa <hesitation> kwakarora omusaza nomurahi. musaza ave ne bidii, nomwivi dave. na vevisirani dave. ne musaza nakulinda mkanetu nikuvirana halala ohenze olole mama wa omusa omukana oya ndi, ama mama eve nali wa kusirasira adza avairako avundu kandi yirananeka na avaenze vawe <hesitation> wo omusadza ndi arehi naledako kavalichora ni yiranareka kandi vadzio wo musazi, vakave, varore musazi uyu ndi mama eve wali wa kusirasira. adziako avundu yarokao vana kandi yairana varora ni vandu varahi vavorane mima kuli genojo ndio vikale hasi, ulirane ualalome na wazazi. vo mukana aseritse mukana. vavore mukana. Baas kwakanyora mukana murahi kwakanyora myzazi muzazi murahi kwa muzazi avandiko kurombe harusi. kindu vyo katanga yidz. vamorome vivuli vosi vamorome vavoro mkana etu mwenyi kuvukura mkanaetu kwenya zing'ombe fulani, kwenya <hesitation> zisendi. fulani vaulisani vavore zing'ombe zitano ne dzielfu labda ishirini. Mukahe mulahi nave ni uweze. nave nivunyali atusye <hesitation> atusye dzielfu <hesitation> masakhulu atuzye dzielfu dzyanga tsitano <hesitation> atudzye dzielfu ishirini vasiri wange mukana vakasira wange mukana. adangekuromba. varemba na vasiri. kukora harusi. vadzi pre- vedding. Vakaduka pre- vedding vadzie wange mukana ko vitsi varombe harusi. Vakaromba harusi. vakore harusi vakareta mukana hango. Mukana wakaduka hango vambole wakavaira sasa. utuliiwenyu widzi wetu. Kunini kimila chetu chivora ndi wakwa mkana wetukwakwavula mukana kutura wenye. Sasa wena wenyu da yaani wenyu. Otange kuleta. mwikale hango. vavole. mwakikara hango vavole sasa inyumba yenyu. murombe <hesitation> munare vana venyu. mutange kurinda vana venyu. mumbukule viko va hanga. mumbukule mukere undi kuli mama ovo. ovo ni mama ovo wakaromba vwiko ewenero ndyo. Chonyora hiki oveka. omwo ndi amanye mama eve avedza ndi. baba eve avedza ndi. akaribishe vageni. Akawakaribisha vageni omanye eeei, wakwaduza mukana oyo ndi. mukerre ndi <hesitation> mukana murahi mukana yagasa. mukana wakaribisha. Wakaribisha vageni mukana waromba hangoi akareta vitsu. vitsukhulu avalahi. ndio sasa kimila chetu cha varagori ndi venya.